Suukono yiiroo woo man korote lemunoo lemuna messiŋoo yoo wulakono taal kajuwoo bijeele jaaberoo duŋ aniŋ jambakatanŋoo duŋ saata woŋkoo duŋ wool bee be wuloo le kono.